أخذ دكتور علشان الصحة، ومهندس يجدر يبني المستعمرة، وزراع يعرف إيش لون ينمي النباتات، وصديج علشان ما احس بالوحدة، وطباخ لأنه الأكل مهم وما أعرف أطبخ.